طايب إحنا عندنا في بنشرب الشاي ملقم...ملقم ازاي تجيب الميه وتستناها تغلي بعدين تروح نازل عليها بملعقتين شاي أو على زي ما أنت حابب هتشرب تقيل ولا هتشربه خفيف ،بعد ما تنزل عليها ملعقتين الشاي تديها غلوه وحده علشان الشاي ميمررش معاك بعدين تقوم صابب في الكوبيات و سكرك وتشرب